<hesitation> ana jogii sanne, ɓii aadama kaa waakati fuu ana haani tawee a beltiiɗo. A yi'aayi Aamadu Hampaate Baa wii Nde njiɗaa fuu soobe soobe walaa e muuɗun. So wanaa njalnaa yimɓe saatuuji. Sabi jaleeɗe jaati <hesitation> ana cuultina ɓernde ɓii aadama, ana paaboo du e kulle kuurɗe.